Niatri viagemmo abastansa, se mescemmo, donca faiemo bensiña magara anche quattro vòtte a-o meise, scì dimmo quattro vòtte, perché pöi gh'é anche i viægi longhi e donca de media... E costa, a costa ciù ò meno ottanta franchi à bòtta, ecco.